Hamya wngkha kaisa kwrak wngwi tongmani kaisa jorani bwsakni kaisa jorani bwkhani. Abo hamya wngui chamung hamya eba hamya tongmung bai jolijak wngwi mano. Abo kaisa kwthang tongnani uansukma chwngno hamya wngmani yakni mwthangna tongo. Tamoni khe hamya wngkha gross wngmani manwirokni bagwi simi ya abo wngwui mano. Abo chwngno sakha jephuru mungsa swk chaya wngwui tongkha abo chwngno nokhai khlaina bagwi push khlaio. Hamya wngwi mano phiya abo wngwi mano sakni chajakma borokno simi sep rwmani eba kirima ni sakao. Chini khá hamya wngmani khá o tongmani kókno saimannani phwrwngmani chwngno uansukma bai simi ya khá o khá o tongmani.